अपने लिए उप्यूगत कपड़ा पानी के विवस्था टेंथ के विवस्था। चुलह के विवस्था जल पंग के विवस्था लंबा धूरी तय करेवला। जूता लेने के साथ साथ अपना में पर्तिभा कौसल भी होखेला। चाही एकरा में पानी ढूंडे के पर्तिभा पानी समाल लकडी कठा। करेके पर्तिभा चथा चोट लगे पर आपन उप्चार करेके भी पर्तिभा। होखे के चाही आपन सरीर के हाईड्रेट रखेके खातीर सभी। उप्यूगत नियम के जैनेला पड़ी अस्थानिय पकडंडी पर पैदल। चलना पड़ी चुलह जलाएके अभ्यास करना पड़ी।